الشقة بتاعتي فيها شبابيك في كل مكان. اوضة الأطفال فيها شباكين اتنين، واوضة النوم فيها شباك كبير، والحمام فيه شباك، والميطبخ في شباك، والليفينج رووم فيها شباك صغير وعندي بلكونة. كدا انا عندي ست نوافذ في الشقة كلهي.